Ja kjin tkuya xi kjuaniton tjin tjin xi jnúre tsjuare xuta k'ui xi jnúre ku nga ja nga mangui k'ia kampo ku tijnuya ijin kui pelotaya tijnuya tjiña'á tjiniton ayi ja nguije nga ijin nanguiña tsjuare kui- kui xi má ijin manguitsjae ja tanga ja 'ñújima tjin xi m'í xi bichuya tanga nde tsjuare niskindi xixi najmíma xuku ijin k'uisa tanga naxinanda mejikoñása tsjuare xuta xi bichutku ku xi bichuya ijin- ijin kansta nde kuacha ijin tsjuare xuta nga ijin ngatsiton kui ijin kui ijin kui kjua niton ja mitsa tukui najmíi tjin ja tikjaya bitju xi m'í ijin xi m'í ijin kanikaya bitju xi m'í yanitéya nguje tkuya tsjuare niskindi ayi nde kuacha ndaxujun nitojni nguije kui tkuya ijin kjua niton xujun faetjenya ndiba nitjin'eya nguije tkuya ayi tanga ja xi kuima xi kui ma xi nñú inchya fae tjenguire ja xi- xi jnúre ku nguije ijin niskindi kjat'esa ja ja mejemeje inchya tsichaya xuku xujun faetjen xuku yanite xuku nguije ijin nguije najmí kjua niton nga ijin nga jande- jande tsjuajíre ngat'a ijin Ja kjin tkuya najmí kicha xixi inchya bitju ku kui xi tjitsi ijin tjitsini'iña kjate ku ja mejemeje ijin ja nde tsjuajíre fa tsiton xi jnúre xuta ja ngat'a kuacha kjima ngat'a nguije kui najmi xi inchya bitjuba tanga ichiichi tjibakuyajni ja tuxi bitju bi- bitjusún kui najmíi ja nitonjú xuta nga fa'e k'uisa nga xki nu xki nu tjiña'á ngu torneo xi ña'á ijin ña'á xki disiembre nga xki xúun semana santa bixúuña ja ña'á torneo xi jnúre ku ja k'ia ña'a premia k'ia fajo chu xuta fajo tsa chibo fajo ja xi jnúre tjeñu tsjuare xuta ja tsjuare ngat'a ijin kjua'e tsito kjua'e tsi si kjua'e tsjuare nga kjua'e ngutjú ja kjuatsiton tsa ku tsanga kjua tsi'in ja kjuajo chuchi'e tsa chují kjuajo ja tonchi kjuajo tanga ja tsjuare nguije xuta kucha ijin kui xi jnúre kui tsjuare tsiton xuta ja 'ñujíma tjin xi xuku xi bichutku xuku kuxi ijin xuku xi baske najmíma kui. kui kui kjua niton tanga ja nga ba'e tsi'in kjua nima niskindi nga tsiton xi ijin xi ndsañáya ijin nguije tkuya ijin xi tsjuare xutaña k'ui nga tjimaña nguije naxinanda mejico